Xuka kuu njakan ndakuu nruchí tiluu yikuan'ni yo'ó kanii nruchi tiluu iin yuu va'a iin yuá ití njakanda nikua kanda kate mínuu nii ho kii kanda kulú ndakando la'a inka chinda ya'á ekachi nii ajo té inxaka nondua nuu yuu nayonga yonga akuaja njaka daño ndaya'á.